we swang kurangu ki̱lanti swang kuren ni nwe loki̱tule ni nwe ni ma swi dukunu ki̱ritimi kanki̱dang na kutubi̱ni ka dukun. Ti̱mi ki̱maka swi yinu ka a le swan turange swar ti swar turangeni chiredu ni daridu a fi̱lang di ne ture ki̱ladila ni dada filang gi̱dan ka. Yinu ka a lame swang netine ki̱fibe ki madu fib fib fib ki̱ tunga lobiyu kan ki̱dan ni daradu a kambi ni le ti kambituwe yinu ka a lame swang ni swan netu kenan yinu ka a lame swang swang furiyangange ki̱ swi mwe. Niya mwe ni mwe di ni ya mwe a swang ki̱ tetta tana we lo ki̱tule mwe ki̱ swi niyedu niyadu, ni kun didibe, ni kun didibe swang kiinang, swang chiru turau a lanti swang ki̱nang nan swang swu swangtu turau a ya wu tiwu tare nan swan saran ni sara kuniyu ni sadu kusi yinu swang tan ti tunu ni kun didibe ni fira chitu ni fira kwalichinu we swartitte yinu swang ge tunu turkubun ni kun nima netin kani kun ni ma netin yini swangi̱gu yi ti̱ddibin, nari̱bu na swang ni yanmwe yi̱nang yi̱nang. mwe ki̱yodu kan ki̱dan mwe ka swidu ne mwa ya ku kuko kwad ki̱ swi ka mwe har ka lamintu me yikai diki har di litu, wuka di kayi di milim ki̱ swi ka mwe we lo ki̱tule yinu gi̱dan kan nan keng chabtutu ku kunu swagugu ki̱ kutedu nan swang ni tan bwiyan ng ti swagugu wu di mwa ya ku wu di ne mwa yadu dine wule dine mwe ki̱ ladi̱la. ni fidi datu yinu ni bwedu ka na mwe ni fi kwakwale datu we swang turkubuang yinu bulange ki̱ nayilan ki̱yadu kwakwalechi a bi. Ka kwakwale abi yinu ni mwe yarku kwakwalemu a mar bulange sai bulange ka na yilang ka bulange a nabi yilang, a ne ni ka mwe yarku tukum we yinu swangugu yi- yinaribuang tintine nan swang ma yimwi swang kum ki̱ku nubu ki̱ mar sitiyan ki̱ku nubu ki̱ mar yeang to nang nang nang dawu wu ni madu a loki̱tule a swange kub chire turaba